पंक रोक सैली के एक आकर्मक सैली हो खई छे। जेके के दसक में सुरुआत होईल छे पंक रोक। राजनितिक गितार्णमक सामगरी तेज गती कौम। गाने की आधी आणिउतम वाध्यंतर के इस्तमाल। से बनाई छे गाना रोक के दूसरी उप्स सैली के। तुलना में छोट होगाई छे पॉप गाना तेज गती में बजाई छे।